खेलूँ म पैसा लगोणा फ़ायदा भी छीन और नुक़सान भी छीन फ़ायदा म ये से हमू त मनोरंजन मिलदू और आर्थिक लाभ भी वंदु नुक़सान म आर्थिक जोखिम जने की पैसा ख़्वोंणों ढोर भी रोंदू और येमा लगातार दाऊ लगोण से हमू त लत भी लग सकदी।